Gne fangalagny sary koa sh, izy io zany akoraha, misy akoraha boaty zay zany, da igny boaty igny amzay, misy bouton maromaro poserigny, da misy olo amizay ampisanganagny aloha eo magnenty agnatine boaty izy zany anao, mety sara izy zany tifiriny amin'izay da iny amzay e afindra agnatine machine hafa da e machine hafa koa e magnaboaky an'igny, hiboaky ame taratasy, mahazo sary amin'izay enao amzay, e sarinao no miboky amigneo da mitovy ame tarehinao tokoatry ka.